<noise> ihera kweli jiwesa ukuleta, <noise> u- u- umumala jiwesa ukuvika u- u- u- u- umana kuve kuve nonu, kwasababu i- ihera, latukwelewa vatengenise. Lakini avatengenise une vinihera une munumbula mu- mukie kwasabu iki- kila vunokwa ibaku ikula, unono kisasye unka- unkate kwakumadu ukuduka, wiba wikula, unono ukisasye amakang'a, wibea kwikula asuhuhi ikera ulinajo, ununu ukisese isuluvari ukuti isaisi ndeke ndisuvali je isuluvari inonu au initwe wembalasu vunokwa wiba kwikola kuliduka, ukuti saizi na <hesitation> isaisi ndeninokwa isuvari iji <hesitation> <noise> isuruvali iji ndiswairi isifuiri batu nandi- nandinokwa, ndibea kwikulimijingi, kwasabu ihera ulinajo. Lakini u- unone vukohomola kidoko wiba kukuli ipanado, wiba kwikuli idawa, au winyira kusibitari, wiba kutu kukusibitari, wita daktari ndino ndikohomora kidoko, kujo ihera jira ndiona kuma, unave najo. Yaani ivona jikukupe kabisa yaani yaani uwona yani udutu tuvate ukudutu, kwasabu ja hera, kwasabu ikili kileke wunoka wiba wikula. <noise>